Võlur tull' umma opipoissi otsma ja es lövväq tedä koskilt. Sis otsust' tä tetäq üte kipõ võlujoogi, miä näütäs tälle õkva, koh timä opipoiss om. Sää retseptih oll' ka värske kunn, nii et tä võtsõ põrmandu päält kunna ja visas' taa võlupotti. Nakas' tuud ringi ajama. Ja äkki käve plahvatus ja opipoiss istsõ sääl poti seeh.